संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम। थॉमस पेन नाम के आदमी ओकर। ऊपर विचार बतायल रहे छे। चार जुलाई सन सत्रह सौ चौहतर ईस्वी में। के स्वतंत्रता घोषणा पत्र में। ए नाम के प्रयोग करल जा चुके थे। जनसंख्या आऊ क्षेत्रफल के मामला में। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थान तीसरा छे।